أستطيع فهم <hesitation> يعني أجدر أفهم اللغة الهندية والإنجليزية والعربية، هذي اللغات إللي أستطيع فهمها أما أستطيع تحدث فيها اللغة العربية فقط ،الإنجليزي ممكن ما أعرف أتحدث مرة، والهندي ما أفهمه مرة، بس كام كلمة في النص ممكن أكون عارفها في الانجليزي والهندي ممكن أعرف أفهم الحديث عبارة عن إيش بس، العربية إللي أعرف أتفاهم فيها وأعرف الشي الكامل.